Mi lattan lopewu manga ngam mi vula ha mayo. mi wancha nder mayo mai wala lingu petel-petel je foti torra am den bo mi sadan nangego ko yawi, ngam mi manga nangugo am hokkan himbe bone masin.